Saudi Arabia ma leddi Arab en un, leddi julɓe har nder wuro mai un sudu ka'aba woni, kala leuru sappo e ɗiɗi je kala ndubu pat e al'ada maɓɓe ni himɓe ɗo yaha ha wuro waɗa hajji, hajji bo ɗon ha ndre imanaku je jundanku guda joi ɗo, wo'di hajji mai ha der himɓe ɗo yaha ha wuro mai ha sudu ka'aba, ɗo yaha ta'ro sudu mai, himɓe makkah ni ɓe puri yiɗugo juldugu, njangirde, vallutugo himɓe ,ɓe ɗo mari njaudi sosai, ɓe ɗo mari nyebbam bo wuro mai ɓe mara ɓe mari sahara sosai, ɓe ɗo fija be laɓi, be labbo, ɓe ja're, ɓe ɗo fija be mota, ɓe ɗon waɗa gamarle bo je yarugo shayi.